نحاول نخلط السكر بالزيت ومع الدحي، ونظيف عليه دجيج <hesitation> بيكنج بودر، والفانيليا مع الحليب، نخلطهم بشكل جيد، ونصب الخليط في القالب مدهون <hesitation> يكون بالزبدة أوبالزيت، ونحطه ينخبز في الفرن على درجة حرارة معينة زي مية وتلاتين <hesitation> مية وتمانين درجة <hesitation> ونحاول نتابعه لمدة تاع أربعين دجيجة نحاول مرة نرجيه، نطيبه من الأوطى جبل وبعد تالي نطيبه من فوج.